Yalla <noise> jonnirgol nebban jolloji ɓuri welugo na nyollirgo nebban dabbaji. Gonda heɓugo nebban jolloji ɓuri nebban dabbaji heɓatago fa ɗuɗa.